Birawa yahowo asama kam nɗe o laari horre horre jei ɗo ɗum ɗo mayya hanyum tan ɗum ɗo mayya hanyum tan se o ɗiggi oɗo yaha ha horre man, oɗo yaha ha horre man, oɗo yaha ha horre man, oɗo yaha ha horre man, haa o yotti o yehi o tawo horre kam ase maunɗe masin o kaasi yottugo komɓi maare nonnon se o lesti owarti.